Naftir, naftir, ñaamatay ñaaminnda aawaaɗum, ñaamin- ñaaminnda ɗum local, ñaaminnda organic ɗum ɗum aawi ɗum girbii. Nden boo naftirtay e - naftirtay e - e bags ɗum ɗum watta ɗum ɓeyda huutinirki e containers ɗum ɗum watta ɗum ɓeyda huutinirgo ɗum ɓaawo huttinirgo.